Ny fanadiovana karipetra misy tasy indray a de lomana elaela izy, de tsaratsara kokoa ary a ampiana karibonetra na ohatra hoe vinaingitra ao anatin'le rano, de avy eo kosehana amin'ny borosy de kobanina tsara de ahaha.